Tovuqlar boshqa hayvonlarga nisbatan kommunikatsion xususiyatlari sust rivojlangan, lekin ular o'z egasini ko'rganida taniya oladi va uning o'z yoniga bora oladi, lekin bu harakatlar asosan ozuqa olish va so'rash uchun hisoblanadi.